Ny azoako antoky fa ampy sara gne proteina ame fe- sakafo oaniko sy misy hena, mihina, aniko matetiky e fihinanako voamaigny da avy eo koa aho, mihina ronono, misotro ronono, tegna azoko antoka sara izy amin'igny.